﻿पोशाक में तो गनी सारी चीजा च जैसे की साड़ी च लेंगे चोली च भारतीय पारंपरिक पोशाक से लहंगा चोली से कभी भारतीय पारंपरिक चलेंगे कुर्ता पजामा चूड़ीदार च। और सूती कपड़ा हो गया सूट जा सूट और फ्रॉक होगी कोर्ट हो गया। कोड भी पोषक च जैकेट हो गया और स्वेटर सर्दी में काम आवे हुंडी च स्वेटर में काम आवे चोरियां में टॉप हो गया। टॉप लुगाया के कम आवे च और स्लिम फिट पैंट होगी पहनना कमजोर बस आशय का ही च।